Ni nyama ya mwombe. Na mani ni nyama ya mwombo kuhitunza. Na anahangalu kwenye filiji kwenye sumi. Tutakorita mafiliji. Yanonji ya kupelanga ya kutunza jya. Sumi sosa yako masikini. Chikutaki wangu wakali inyama. Uyele kuhanda kwenye. Ili kitu mikugugulia. Kabli tachili yononika. Ukutunza kwenye. Nikuwa kutunza hii mali natamanda mavule. Akupelanga tu kuhileka yononika iyo. Manyane yanina mafiliji. Kisosotama nyingi ya kutunza hii ndambala ya mmba. Nyingi yama fo tukutunza kunu tukatunza zimala manada mavule ngawazi solela zianika kamsengele inziuma nziuma kabisa zizti na mazi mazi aya ngaziuma siyatema manzi manzi mnzi ziya shaliziumi kabisaa zikundila zikutumila kolokotu azo zikatolo natui ika natumufuko ili zikusaidie ni chipindi chachu sanya, kuli msalu mboga zamafasi zuli msalu nandela nasufwa ni kuila na nachemsha olutukanika nakuludi kwnei tukaanika, ningetukanika hangichisanya ingezumtu kweile kazi ndo koila.